ɓe meeɗi waɗugo zamnu feere, woodi laamiiɗo ha wuro may, laamiiɗo may ni o ɗon ha laamu may tun o ɗon ɓinngel, har o mawni, say ko o bi ɓe watta ha wuro may, kala himɓe wuro may pat, kala jummaɓare pat, ɓeɗo motta ha yonde laamiiɗo may ɓe nyaama nyaamndu, ɓe jija, ɓe sankita, to woodi ɓinngel feere bo hanko bo say o wari be dina ha wuro may, obi ko ɓe watta ɗo ha'nay, ha'ni no ɓe joɗa ɓe waɗay wa'azi himɓe annda ko doggata ha duuniyaaru, annda ko famta, annda no juldata, annda no rewa ta jawmirawo, to say laamiiɗo may boo sali, say o bi ɓe yaha ɓe nannga ɓinngel may ɓe wadda ɓe yahi ɓe waddi ɓinngel may ɓe waddi mo ɓe ɓucci mo, ɓe ɓucci mo ɓe ɓucci mo, ɓe bi o acca ko o watta may hanko bo o sali, laamiiɗo may bi to to o acca ta ni o faɗay mo, kuma o farta mo ha wuro may, say o bi to sayni ɓe farta mo ha wuro may ammaan hanko o acca ta ko waɗugo may, to say laamiiɗo may bi to 'shikenan' o wara o dinnga waɗugo ɓe laara to o waɗi ni, to har huunde may da may, sha'fay bo al'aada maɓɓe ɓe, diga ɗoɗɗon ɓinngel may warata ɗo dinnga waɗugo, ɗo waɗa wa'azi ɓe ɗo nana, nonnon nonnon nonnon nonnon har laamiiɗo may hefti gonga say hokki mo liman ju'lurde wuro may 'shikenan' say ɓe joɗi jonnde jam.